<noise> بعد عشر سنين إن شا لله أكون مستقرة بحياتي وسواء بشغلي أو حياتي الشخصية، وأكون وصلت وحققت ال <hesitation> الشي اللي أبغاه في دراستي.